अहँ आकारके आधारमे छोटेसेलैके बडेतक जानबरकी नावँकी सूची बनाएँ लेहओँ । जैसि: चिटी, मुसो, खरहा, बिलैया, बिलबा, बँदरा, बँदरिया, सेरा, कुत्ता, भेंडी, बकरिया, डडैया, चितर, सौजा, हर्ना, हर्नी, गुलहा, बछारा, बछिया, पडरा, पडिया, गइँया, बर्धा, भैँसा, भैँसिया, गदहा, गदहैया, घोडा, लुखडिया, लुखडा गैंडा, बघटा, ऊँट, लिलगइँया, लिलबर्धा, हथिया, हथनी, जिराफ, गोँछो, व्हेल आदि ।